Bon, minkaa Kur'aana ɓurmi heewde janngude. Beetee fuf, so mi fini mi janngan ɗun, sabi miɗe nana aarab, so miɗe jannga ana waaltina ɓernde an, ana hokka kan janŋdeeji kuurɗe e miilooji aduna e fanɗinde kulle kuurɗe. <hesitation> defte ɗe njannganmi gooɗɗe kaseŋ hono Aamadu Hampaate Ba deftee muuɗun. <hesitation> ndee duu ana janngina kan finaatawaa amen, ana anndina kan aduna aduna duu miɗe janngaɗun. Miɗe janngaa defte nahwu duu kañun e aarab faa mi, mi ɓeyditoroo anndal muuɗun.